<hesitation> Aban'iano iaho ty rô misy diako mekimeky tampotampoky avao koe izy io da gn'andro toa zany miamafana manadary gn'aitany nefa ay andeha maraindray be mety ho ariva va avy da miangavy anao rô mba tondray- tondray rano avao e vonikazonay io maty io raha sy voatondraky rano f'azafady mba tondray rano fa mifanamboamboatry eo asika ra avilao tany eky.